Te java çë hin vu motë i mirë, ma te hora ë shtu, ditën si ë dit, si ë drita e diellit çë na ngroh, rrihet mirë, ma pran si ë çë humb dielli e ngriset, atje pran kallaren i temperaturi e një ka vunj xhubotin, ka vunj xhaketën, incuma ka pështronet.